يتهيأ لي بختار ضعف المال لأن العمر واحد إذا في عندي ضعف في كمية الأموال الي عندي ممكن أسوي فيها أشياء ما أقدر أسويها في ضعف العمر.